أحب يعني أستمع لأنواع مختلفة من الموسيقى، أحيانا يعني أميل للجاز وأحيانا بعد الكلاسيكية، وفي أوجات ثانية يعني أستمع لموسيقى شعبية أو حتى الكلاسيكية، كل نوع لها جوها الخاص يعني ومشاعره، فعلى كذا المود يختلف <hesitation> نوع الموسيقى اللي أستمع لها، وإنتي وش تحبين نوع?